افضل ان أنا أروح المستقبل <hesitation> لان المستقبل هيكون فيه تكنولوجيا اكتر التطور هيكون احسن هحس ان أنا مبسوطة اكتر بالتطور ده لكن لو رجعت للماضي هبقى راجعة لزمن صعب ان أنا أتعامل فيه لان التكنولوجيا فيه هتكون اقل وقتها أنا مش هعرف أتعامل مع الناس كويس او مش هعرف أتعامل صح